Ie, afaky mampiasa teknolojia izy ka satria efa misy gne, efa misy gne tutoriel zao gn'amine youtube gnao amignao izy magnety raha satria sy mahay izy, sy mahay an'igny raha igny, ite amignao fa malaky mahay izy raha magnety an'igny.